ଵିଶାଈରୂ ଖାନାର ବର୍ବାଦୀ କମ କରଵାଈ ମେଂ ବହୁତ ସାରା ତରୀକା ହୈ ଜିନ୍ଟୂ କୀ ଲିମିଟ ରେ ଖାନା ଖରୀଦନା ଔର ଜୋ ଇସାଵରୂ ଆଦମୀ ପୂଛୀ ଲେନା କୀ ଗାରେ କେଟେ ଜନ ଖାଈବେ କେଟେ ଜନ ନହୀଂ ଖାଈବେ ଜନତେ କୀ ଅଗର ଆଦମୀ ଚାଡ ଜନ ଚାନ ଔର ଏକ ଜନ କହୀ ବାହର କହୀ ଲଗତା ତୋ ପୂଛୀ ଲୋଂ କୀ ତୋର ବନାନା ଆଜୀ କୀ ନହୀଂ ବନାନା ଆଜୀ ତୋ ତୀନ ଜନ ହୈ ରହୀ ବନାଈ କେ ହମେଂ ହୈ ଇସାଵରେ ଖାନା ବନାଓ ଜିତକା ଖପତ ତାଓ ହୈ ଥାରୂ ଆମର ଖାନା ବଚଵା ବର୍ବାଦୀ କମ ହଵା।